འཇར་མ་ནི་གི་ནམ་བཤད་གི་སྐོར་ལོ་སུ་བཀྱེ་ན་དི། འཇར་མ་ནི་དེ་ཨ་ཆིག་ཁྲ་ཡུལ་ཅིག་ཨིན། ཁ་མི་སུ་བཀྱེ་ན་དི་དེ་དི་ནག་ཆི་བཟོམ་པོ་ལིན་གི། ཨ་ཆི་ཕྱང་ཆུབ་ཁ་ཏུ་ཕོགས་ས་ཕྱ་སྟེ་གི། ཨ་ཆི་ཅིག་ཁ་ཏུ་ཐེན་དོད་ཨིན་ཐེ་དེ་ན་དི། ཁ་ཏུ་གི་ཀབ་སུ་ཁོཝ་དི་ཆུ་ལབ་ཐེ་བབ་ཐེ་གི། ལབ་ཐེ་གི་ཁ་ཏུ་ཐེན་དོད་ཨིན། ཆེག་ཏ་གི་ཀབ་སུ་ཨོ་བུ་སྨད་ཅིག། སི་སི་རི་ཆེག་ཏཝ་ཨིན་སྤྱི་ལེའུ་ན། ཟླ་བ་གསུམ་ཐང་ཟླ་བ་རེ་སང་ཁ་ཏུ་ཐེན་དོད་ཨིན།